<hesitation> punna nakke ia parallu injo kuliayya, ka masala na injo tala ngisekki boja jama-jamang sekarang punna <hesitation> rendah i pendidikan a, ka masalahna sekarang punna tammatang sma jki, <hesitation> sessa kaliaki boja jama jamang, jari sekarang intu rikaparalluang anua sarjanayya, jari harus mintodo ki kullia, ka masalahna harus mento i anu to <hesitation> ka punna minro-minroki ri kampong toh, <hesitation> ka <hesitation> ri engka i derajatna tutoayya, na carita ki taua angkua beih injo anakna i anu <hesitation> tinggi pendidikanna, e ballo pole jamangna ka kuliah i, <hesitation> macca ki pole akbicara punna anuki, punna kuliah ki, ka lohe anu toh, lohe organisasi, lohe ilmu ri uppa, <hesitation> nu ballo mintodo intu punna kuliaki <hesitation> apalagi tu toayya, nasuru mintodokki kulia, ka supaya ballo i panguppang jamanga, ka ngissekki antama ri anu <hesitation> punna anu toh punna apalagi punna teknik teknik pertambangan, ngisekki tamak tambang, <hesitation> lohe ngisse ri anu iya punna teknik, apalagi anu riek-riek urangku iya anu toh tala selesai pi kuliah na <hesitation> rikiokmi tama ritambang, <hesitation> na apalagi punna selesaimi kuliahyya, be lohe anuki lohe anghojaki <hesitation> anu jamangang hojaki, punna <hesitation> tinggi anua <hesitation> tinggi <hesitation> apa tinggi pendidikan a, jadi memang harus mintodoi, inni parallu mintodo i kuliayya, jari <hesitation> tinggi todo i penghasialng a punna sarjana ki, jari harus mintodoki kuliah,